gaskiya' a haɓdi soosay ngam mi ya'li ɓe acca hawre may ɓe sali ammaa de a wari kaway ha a sendi ɓe ko may boo jaɓi fu jaɓi layfi mun a haɓdi soosay 'gaskiya' a haɓdi soosay.